<hesitation> Mpɛn - nka mosusu mɛka dɛ ho nnhi- ho nnhia ɔmuo dɛ nkyɛ yɛdze mbowa yɛyɛ nhwehwɛmu a mbowa na yɛdze nhwehwɛmu no yedzi kan ɛdze sɔ hɔn hwɛ dɛ ɔbɛyɛ edwuma a. Dza odzi kan mpo no sɛ edur bi na obi ayɛ mpo na ɔdze ema nyimpa mpo a, dɛm edur no ede ema abowa no abowa na nyimpa hɔn ho no hɔn ho no ɔnnyɛ pɛr. Ɔba dɛm a abowa no wu a eku no kɛkɛ na mbowa wogyaa hɔn no yɛannhwɛ ne yie a ɔbɛyɛ kakra na hɔn nyinaa asa. Naaso obi bɛka dɛ sɛ wɔammfa mbowa annyɛ a woana na wɔmmfa ne nyɛ. Nyimpa bɛn nna wɔka kyerɛ wo dɛ soɛr kɔ na wɔayɛ biibi wɔpɛ dɛ wɔde sɔ ɔwo hwɛ a ebɔkɔ. Sɛ annyɛ yie a nsɛ na nye n' dɛ efi wiadze ntsi omuo dze naaso yeeyi hɔn efi hɔ a ɔwɔ dɛ yɛpɛ kwan fofor yebotum yɛayɛ hɛn edwuma a.